Ala minji me inete ja oson okiya ala minji me oso okiya kuma mee inbrana pikirie oson me te minji bra simai oson me ala minji me ane ani okiye ane eresin i mu nnji dwo ma doki fahare ani ongi apalo ma ina oju me ye kuma ani ongi apalo ma ina oju me ye kuma ami minji oson me ani i okite ke ina bo me na ina oju me na sikirite sapo me okite ke ani gro kuma i yerie nuineso ina oju me bo sime ayi memgba go-gee sikiri fama te oson me okpoma ye ibimai ane ereson oson me okuro lama were waribio oson fara na ibiya oson wari bo omi kuma ighere so yea te papa inyo sira ye asakite fonya mu ana ayi ma sikiri, oson wari bo emi kuma i gberie so yen te <noise> ye a mu minji ke iyodu sira i oson te iyoju sira ibu sikiriba, kuma oson me ofori bebe-e i mu papa ḇiriba ḇut ani saki i papa papa birite minji ke i oju siri me ani gboru ibi korinama so koriya iyo ju me bo oson me wari bio o kro lamawere oson me ibi korinama korie so ani bu ghem sakimengba gogere oson wana waribo paka ani bro biriye-o ani bro ye sikiriyeo ani bro pani sikiri ye-o ani bro kapa sikiri ye-o ani bro ani minji oson me so doki ori memeso oson iwari bio emi ke miete inete iwari me miete ani fia- fia bari bra osonbe okuro lanea we̱re̱